viaziaf njuguu khaam dhurafudhetha Annan yedhe anin viazi dhurah fudhedha nguvu anthi kanithii won dhansaaa akha acholee inamaa endelzithi aminen woom sagale kasanyathenu ammo njuguu won khumana kasith dharu hinkabhuu inin sagale akhi won dhibia sagale won viaziasun won dhidi ijethee sikarkarthu inin won akasithimuu